हम जु भी नौकरी कन लगया छिन हम वे नौकरी प्रति ईमानदार वेते अर मेहनती वेते नौकरी कार्ला ता ऊ भोत आदर्श नौकरी मणि जाली आ चाहे उ नौकरी छोटी ची आ चाहे उ नौकरी बड़ी ची वे नौकरी ते ही हम आदर्श मण्डला चाहे वू क्वे भी फिलेड माँ ची।